Konu rapisyek paipayet amuu itoretenkei enkiy tukul, kou ingoroik chelachi, amitwogiiki kang'etet ap laak kopa sukul, akapatisyosiek kipat imbareng'uun. Ko ngotko mami rapisyek komoyae chatukul, komamii tukuu cha tugul kotko metinye rapisyek. Araa rapisiek kochekonu iai poisyosiek choto tukul.